Khe ekpebha, nshoshop biship ntongha ha vaa pam biship mgbaha mosinjum. Mokinjum ossah biship. Nkwu nkema isom nnang vaa pam imbi onong onong. kho e gbobha agbang gbang, khor zanghi tbu khor rongha adah homa ekpon. khor gbobha orongha akah oroha agbobhi biship. Oyok nwa rong adah khoma ekpon ffa mowonotok. Mokotok owona, mo nona ochatok veh kha byah. Mgboh ha vaa mbang asii. mbenoyok nwanghkha bii kho mgbobha vaa pam asii, mgbo gbob beh asi bishit nkema ochatok. nche cher meh nna mgbobha kwanong kwam asii. mgbobha nwa kwe. mgbobhi obarah nsangho nwa kwe, mgbobhi obarah. Nsangho obi nbin meh abii osisang bishit. mbi nshop khekpebha e mintanghi ibi, nsisi njom sam bishit ntima vaa pam nkema osom nnang beh. mbi hor gbogha agbang gbang. kho gbogho orogha. kho sanghi ibii. ham nzang sam hyam. Nyini hyan nsasangi bishit nnimah anong. nnimah oka kwam. nnima kwanong kwo ogbanakakwam nrim mbeh bishit ntoha ekpon nhoma, ntogha ekpon nhoma ntogha iroha nnona nwon ochatok ffam nwowon ochatok bishit ntogha nkemah nnang vaa pam bishit nkhe haa rubber pabeh beh zima aza nwert. Nsogha ayok kwi hahari ndi nnikk koh enwert ghom. Nvirighe kho onwert som, nkuru mgbogha kwanong kwam asii, mgbobha nnwah kwe. Mgbo gbob nwa kwe bishit yina ham nii kwi mgbobha asii. Nki mgbogha. ntogha ekpa cham nyin hya moh mpiri hyam nnima anong nnima anong bishit moh bham meh nnogbak idik. sah nneng maa nnang dah impiri hibi sa ndan yigha okparr impri kha aham kho onwet ghom. Sam nwobha meh mbri nnima anong, nnima anong meh o sa mowobha meh moh nama azim, moka azim ohame mogbak idik sah ohuri onwert ghom. Soh onwort ghom na, sa moh ano gbak moh mah. Ayok bani affa benbi ah. akah nwert akwa. kha ma kah wobha o? Mbi oh nki ken insobha e ghe wosi yina nwob mando. nsii isom bishit af for sii nka osom nchera, yina ni nkwu nwert e. Hewosi dah arem di yina nwob manda e. Oni mando ode wani nvaa nwobhe. Madi nwob mah, ham nde oka kwa vaa bishit min nang vaa pa anong ochatok. Khami vaa poyan boh o, khami vaa poh oghom esengha, khoma benibeh okwo oharim oh kho achafok nnangha eyangha osisi hinsii. Ham ndeh aka kwa anong bishit kho aghom ndede mando e khe ira osii madi nshop beh shop ntima vaa pam ongboha beh sii biship mbe onong onong sah nwert. ham mbri zanwert kwam.